Ma koʻu hale i loaʻa ai kēlā ʻano pā pipili ʻole. Makemake nui wau i kēia ʻano pā kuke no ka mea ʻaʻale kaumaha loa. ʻAʻole paha he kanaka kuke kanaka hoʻomākaukau meaʻai a no laila ʻaʻole he mea koʻikoʻi ke ʻano o ka pā meaʻai i ka lumi kuke.